Menurut ngoji, nako nanga niat wo mojoka manege hak yang utama yang harus o kia wa wa lega wa tanamkan nanga niat oka o lakoka nanga gate oka manege harus fo lega atau wo kia o wa nako nanga pasangan hidup, terutama mane kan persoalan nika mane kan ibadah, i kurutu sepanjang nanga nyawa mane i i tolaka, jadi <hesitation> penting wa wa lega kemudian wa nako nanga pasangan hidup mane yang bakal i dadi nanga nanga o kia nanga istri atau nanga wejeka ya, sehingga nanga rumah tangga setelah wo mojoka mane bisa mencapai o kia rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atau rumah tangga yang diridhoi oleh jou.